Don goddo fere hebi kuugal ha babal ndemri, o wawi kugaal mai masin. O andi hala hala ndemri ngam nebi odo rema himbe pat yidi o remina be.